La colol dorá me recuerda ara mesmitu del robón essi dela penícula dela Guerra delas Galassias, el C3PO, sabis lu por qué? Pos porque ena penícula izi que sabi palral tolas lenguas del nuversu assinque de seguru que'l C3PO tamién es escapás de palral estremeñu. Chacho, á si te vienis col collaçu R2D2 i mos hazeis una vesitina palrandu de reziu en estremeñu!